Ba fransɛra wa onni zun ba fransɛra ma ho foromazi foromazi wa'anu ba eskargo ma ba kasulɛra don mu bera so cururu we a boni ba se mi